﻿Gaɓɓana bu mun muna sau ghi layi ɗi nifyani gaɓɓu musinai, mundaka Sika marɗai ba mu Sikhiya, mu ndaka dakau, mu ca ɗiɗihau, muca ɗiɗihyi mu ca faya tahya kuwai, mu ca Khiya musinai mu ca diɗau mu ca Vya ɗi daggai, <noise> mu ca Vyi ɗi daggai, mu ca khiya tsuwari gha vu ta khin musini wi mu di-ɗiyi ẹ mu vi ɗa hyi sai mu ca Khiya muca wutillau, <noise> munlaka khiɗa ca fiyai mu ca umma wu wususina c'ifutasi c'ifutana mu ca vyau. Sai mu ca khiya ta tsuwar bu bu vuwuna sai mu ca vya ca ɗighan fiyai gaɓɓu musini be e, gaɓɓu musinai wun ka sa wun ka kuʒa c'an c'an ghani wa khin mirana waɗa khina yani bu p’iyatina wu ga ba Vya ɗahuyi sai wa sau wutsiga tsaguwi shikenan.